Ya' ore mamake sabong, one rakel gunane rakel. Wu ndeno mamepe, mangomok, manguras pingkan, manguras paka, rakel pamake ore sabong. To pamake su dapur, su kamar mandi one te'e ono kilabong perlu sabun